Ñy fomba atao mba ho ampy rano teña, tsy harary: -Mila minon-drano maraimaray. -Mila minon-drano isan-dera isa-minity, isan-tsegôndy. -Mila hay nteña ñy rano tokony ho lany nteña añatiny ndraik'andro, farafaratiny teña zany. -Mila mandany rano sainky litira añatiny ndraik'andro.